E watar filtar tite puhi tu i balde rung-rung tu i ayn filtar ali at moilam ajan. E lung te balu tite vangan a filtar jawa ayan e nwa yad buitra at filtar sinan e. Filtar jawa nonden kan in te aka te i arlog na te jo kanso i jan jo tu i balde in jon kan taksa chadon laka. Nawan e filtar rung te iso arlog, arlog le maini.